طبعاً، لتحضير كوب شاي، أول شيء إغلي موية في غلاية أو قدر، بعدين حط ملعقة شاي في كوب، وإسكب الموية المغلية عليه. خلي الشاي لمدة ثلاث لخمس دقائق حسب ما تحب، بعدين إذا تحب أضف السكر أو لبن، وبس، استمتع بشايك